أتمنى إني أتعلم اللغة الإسبانية لأن فيها جمال ،وسلاسة ،وبالاضافة الى إنها لغة تستخدم في كثير من البلدان، واستمتع بالموسيقى، والأفلام الإسبانية ،وأحب إني أتعرف على ثقافتهم المختلفة، إذا كنت أقدر اتكلمها بيكون سهل إني أتعامل مع الناس اللي بسافر إليهم ،وافهمهم بشكل أفظل ،وبعد فيها كلمات تعبر عن المشاعر ،وبطريقة جميلة وهذا شيء يجذبني لها.